أنا أعتقد أن الكون له روح لأنه نحس بليك كاين بزاف تفاعل في في الطبيعة كاين بزاف تواصل، إذن لم يخلق شيء عشوائيا <hesitation> هناك خالق <hesitation> لقد تعلمنا أنه هو الإله الصالح ونريده أن يكون كذلك لأن هكذا علمنا آباؤنا ولكن كبرت <hesitation> وعرف انه الشجرة عندها الروح الح- كل حاجة عندها الروح النبتات <hesitation> س- كاين الروح في هذ الكون كاين <hesitation> كائن حي و <hesitation> حنا منشفوهش ولكن الطبيعة هيا اللي عارفة بروحها هذا هوا.